<hesitation> Zen̈y koa misy tanàn̈a areky izen̈y an̈atiny rano, fomba fiain̈an-drô, ndreky asa, ndreky fialamboly n'olo an̈y zen̈y olo an̈y zen̈y i tsy haiko e karakory eky i ataon-drô. <hesitation> Ataon-drô e mety masahy manonga tanety irô mandeha miasa irô aminjay koa fa miala voly tsy maintsy manonga tanenty fo. Zen̈y edy ny azoko amba- azoko volan̈iny.